Arroz yó ta oni kini kua noá hó, hó na kua, ho na kuii, ho nakuxhí, ho o on. na kua chín xhín, ta tangua na kuajan tá chiko tinanaxó, xhiko tinana, xhin tikomi, xhin ajo tá ho o on. danguan dakadó arroz xó jan xin lia deen, ha ho o on. tana xani kadoa ni ku kuantá taó tinana xó inia ta taó lia i'in ta ho o on. ta jan ta konreto nana ichí tinana ján ta ho ta ona xa hoá ta danravoña, tona kaxhi va lia ta dadavo yuá xa na nri choá, tana kuchijan tá ini kua mitoni ta jan ta va kego <noise> tinana xa ho o on. caldo chón a nunguan keó.